अईसक्रीम भाई, अईसक्रीम को तओ असोच्ये कि मका तो कहीचे चाकलेट फ्लेवर की राजभोग फ्लेवर की आईसक्रिम घणी भावएच्च। ने कही छे बाकी, बाकी तो आईस्क्रिम न रहेज. वे सब कही छे, मका एतरी नहीं भावती। जितरी राजभोग न चाकलेट आइसक्रेम भावेच अब काई पतो भाई बच्चबन से हम राजभोग खाओतो थो। राजभोग में तो कही थो का काई अपना ड्राइप्रूट डलेडा रहता था। काई काजू, काई पिस्तो, कैसर, काई अंजीर रहता था तो काई खाणा में भावेच आओतो थो। चोकलेट तो कही थे बच्चाना को सोभावेच होई चोकलेट तो बच्चाना को पसंद ही रहें चोकलेट भावेच भावती थी। असो थो यार ज़्यादा तो कही पतो नहीं में कहा एका बारा मैं पर एक थी में कहा दो तीन चाकलेट नहीं भावती थी। पर एक चीज़ ज़रूर कही सकूँ जाओ जब मैं लश्य में डारेना ना आईस्क्रिम खाऊँज तो वो मारी फेवरेट होई जाएगा। फिर तो कोई शीबी आईस्क्रिम डाला मैं खाऊँज तो कोई शीबी आईस्क्रिम खाई लियों।